ନକ୍ଖୋ ସୁରୋଖ କିତୋ ସ୍ମାଲ୍ଟୋ ଭରୁ ବେ କାଈ କାମତୁ ଜ୍ଯୂ ତେରେ। ପାସ ପେ ତେ କୂ ଅସହତ୍ରା ଜରୁରୀ ଝା ଇଂଗ୍ରୋଵ ଲ୍ଯୂକ ଆ ଗୋଲା। କିମ୍ବା ଭୀ ଏକର ହା ଏକହାତୀ ହା ଏଦୈ ଚଲଂତୁ ଟ୍ରିମ। <hesitation> କୃଷା ମେଂ ଧର୍ମକୁ ଡୁ ମାର <hesitation> ମୋର୍ସୋ କ୍ରୁବା ପାଈ। ଫାଇଲ କ୍ରାଂତୋ ଯହା ଭାଲା ଜରନ <hesitation> ହୋଯେ।